لوكان جيت حشرا نتمنى أني نكون نموسا، الناس واك متشتيهاش و تقلق الغاشي الكل ماعندها لا خدمه لا قدما ثم ثم، خدمتها الى تفسد على الغاشي نهارهم و خلاص، أنا لوكان جيت راح نعود نعود ناموسا، على الأقل ن-نمص الدم نذوق الدم تع الغاشي نشوفو طيب مش طيب <hesitation> و نظنظن عليهم في كيجبو يرقدو.